Gny amiko manokany aloha tena sahazy azy aloha gny viliny laha ohatsy ka lafo, satria gny tantsaha hi- mika- ikarakaran'ny tantsaha an'igny, mbo mandany vola aman-karea i hivily zeziky, hivily masomboly, hanondrahany azy, igny am'izay nefany elabe i vao voa fa tsy mandeha roe vola, telo vola zay vao mamokatsy.